Portugal jaeko mopeti tétä <noise> tuisavae <noise> kuae ou antigua Romagui <noise> icultura tradicionalreta jaeko areteguasu ombojeereta fiesta de modeira <noise> jokope ikavi jaereta oñemongoi, jaeramiñovi. Jeengatu itembiureta <noise> jare omoofreceretavi <noise> lugares turisticos kia ikirei ojo oikuavaepe